I koʻu manaʻo hiki iaʻoe ke mālama i kekahi kini o ke kai ʻohiʻa o kekahi mau makahiki no kekahi walo ihi paha akā inā ua wehe ia ke poʻe o ke kini ʻaʻole paha maikaʻi ana ma hope o kekahi pule. Wahi a ka pule ewele ʻelima a i ʻehiku mau lā. <hesitation> Ka...Ka Nui o ka pono i hiki ke mālama ia ma loko o ka pahuhao.